﻿Anca Njaga baɗakaye ka'yu sallah ka ƃaka indiye ka shinɗikaye ka mayi men ka karya kalawako kawa baima kala riya boka ƃami kadai ka etu kale, ka ene kale kadetu ka <hesitation> mirzi kamayi mendi katuna ka lawa ka ikabaiye wahala ƃata shana kau anca aminna guda darma sana'a na ditaibai muka darma sana'a wanbai sai tingenta kwaro ka dika ariyaima lafiyay sosaibai riya darutau ekadibai kananka 'yakara wambai riya saidai a hankali membadi lewu wenekau elenekaye, ai fata wahala Ngidaka kwaraku anca sai bonai ammam muroƃaka Ndagei iletum saukitoh murobaka Ndage iletum saukito Ndagei ilenetum ka saukiye waike na kala tanta rayuwa amma aite ka Ndalaka wala amarkama kwayin ma motama da dubbai <hesitation> ka dikabai ka“yu ziyara a ɗan uwabai ka zitkau ka ɗan uwaka ɗan uwaka akau waɗi ka Nga cawe ɗan uwaka aka belubai cidanka yareka mukane koda ku'yaka kara mukan mukanefa fintazu ɗibi Nga na daba ƙwasuma uwani firibai Ndage baretuku menye. ﻿Kutari azu zafe kufe asirima junaku Ndagei baretuku ma'yano ku'ye dangana <hesitation> Ndagei, Ndagei barekatuku mike ku'ye hakuri ka Ndagei Nnanta baratuku <hesitation> yauwa mikema anca ayamfa saidai shukaraka Ndagei ka'yuka shukura ka Ndageiye sai kane menyin dene tikau ka sauki êê ancema na dafka a hankali ai mema Ndala cacayima ɗawe.